Ha atappa yiite wara light switch kenan toa ɓiddi dum maɓɓita laawol yiite toa lorti aɓiddi dum maɓɓa laawol yiite.